Ñ'antony ñ'ilà ñy tôbily mamonjy ñy marary malakilaky: <shushes> -Hiala aminy ñain'olo maty noho ny ñy hasarotany ñy fitsaboa, laha misy ñ'olo raiky marary mafy, ka mila andesy aminy toera hitsaboa azy malakilake, ñy tômôbil'iñy mandeha maré, mamoaky feo ahaizany ñ'olo azy hoe misy olo marary zao ka melà tsika.